Müh no gá chíe noh mju pescado, áh mju áh mju pescado joh muo tsá naum. Pues zóh tsá mju joh noh niu tsá muh, niu tsá aum, niu tsá úh main, niu tsá ajo kó licuadora jóh noh jó caíh tsá kó mü naí zái ní jai jo. Jo bá main yiá áh mü doh pe náh ni njui muo pescado jóh muo já yía mü doh joh muo toi cá muo pescado unos cinco, unos cinco, ocho minutos kuo tsá noh có chái pescado tó chá, tó chá, tó cha ñi, tó cha tó cha aí muo tó chá jóh muó já yáh joh laih jóh. <noise> íh-ih óho pescado íh muo tsá úh ñi dó íh já lain laig fu main dóh cha main já noih dó ló cada ocho días áh noí aíh chá leí lí sein ain tsá ti tsá presa de oro óho chá buii tsá ih tsá buí chá leí laig kóh muo lóh, joh lái ló gi ja nain muo jó ji loi tsá muoh tsá úh ñi chá ñá lóh.